Rayi chen yu hak riya daman a remto bin su a nemshe santa moɗi moɗi anse shi be i so an dokkod ki ro na zankomi a namshi modi a ɗishe a namshi modi a ishe na worinko santa gyadem ni sannan ki beini a gortu santa yyo lususu santa lusun dano yonkom i sannnan a olyaninsan su a hawon ni a sunan su ke binsu ke handi matsi bu ko na dei ham ke dutu fato kaye sam ham jibu am mikuyi samu balle yin samto yabte baiwowan so dai yamte ba kare kirin gu.